La aminaha manoka da ny fanatanjahatena atragno ny tiako kokoa satria ny atragno tsy misy tsy misy olo hanelingely anao fa ze tianao agny tsy misy olo tsy misy olo mahamengnamengatsy anao zao tsy misy olo maha complexe anao zao fa ze hataonao agny avao